Azafady alay. seka mba misy ra iangaviako andreo mavesatra be alay, Misy tany andianana alay zao Io a vitsivitsy andro akeo de mba seka iangavy andreo mba izahazaha i folerako io de mba anondranondraka ananjy mandrampa itongavako fogna.